To soobaajo am kam, diga leydi yaasi, waɗa e jahaangal wara laara am kam, mi wi'aay mo arannde mo hosa kare maako, emo naftirta ɗe mo yiɗi, pati mo hosa ɗe.